Kgotan ekit kualh lakchalix pulana pekxli kistap cho no mano pexkgolh kistap tsukilh pus chakge kin kgawit cho kalhi kmolino axni no kilakgol kmolino pus tsukulh lakgkaxlawa no tsama skitit makaani manteca makaani no tsama stap tuk pekgxli cho no maskgokge axni nok lakgkashlawakgol tsamalh pus tsukulhnok makgchi nak xkgam pumakgchi xkgam axni no lhawakgol makgchekgol tsama kin lakgchalix pus kmuju akgtin vaporera taleelh no <hesitation> akgpuxam minuto taleelh chono chalh pus kualhli no ki kagchalix cho lhawani ksalsa xpupu tsama pakglch chuchu ama pin i suakga cho no maskgokge nuntsa no kualhi ki lakgchalix kgotan.